Ɓe wi’ata vikin’e e Suidin yi’i Sifaras sarkake ko heewi kadi ɓe naasti luumo lesdi ndi ndi daga duuɓu ngu baawo.